Ngamabya ingalhimunye wahutheri neryo omukasithoma, ina- inathoboka, athi ebyalya byabirisiha nabinabi, ingindi muhikaku indi kusaithoma bolhobolho ebyalya byasihire nabinabi, womowagha mwamabulhwawakyi neryo inathoka erimusoborera, byamabya ibirimwaka byamabya ebirimwakakalhihirya komunyu, inga mubwira nyithi bolhobolho munabire abasumbi bethu balhwe ibwitje ebikabasumbuwa kutsi inga mubwira nyithi ngamabya inganasi eritsumba, nayi ingalhi kyifu ingimubwira <hesitation> ingye ngigye ngiyihambiramu, byama byamabya bikanasya ngalhuba ithulhi ngomwa hutheri enyinene, ahu ngi nganganayihambiramu ingabutsumba lhubalhuba, neryo ingabya ngabirimuha aka soda inabya nanemulhindirira. Bethu ekyokubanza ekyanangakolha, ingi musaba ekyighanyiro inga mubwira nekyamalheka ebyalya ibyasiha nabi